Nesta cidá del huturu las genti qu'allina vivin lo hazin embaxu dunus techaus con horma de capuchus trasluzíus, trebajan en labratorius i granjas marinas, i se divertin esploreandu el hondón marinu i se menean paí por mé de vículus sumarinus.